نخدم ثلاث سوايع مدة خمس أيام ، ومنخدمش خمسة عشر ساعة في النهار ،خاطر يلزمك الوقت باهي عندك شوية وقت للخدمة شوية وقت لعايلتك ، شوية وقت لدارك ، لصحتك ، ليك أنتي معناها خاص ، هذيكا الحاجة الباهية ، أنك تخدم خمسة عشر ساعة يعني بدون توقف واحد لا متعبة برشا للصحة ومنحبهاش نحب ثلاث سوايع وهكايا.